Eng' taritik, kopendi kapsa ole loo ochei, kopendii koi koipu tukun alak che uu suswo, ak kunioshek, malila chopo kunioshek, akopwa nyokotekchi koo ng'wai, kikure keswet koot ap taritik, nyokotekchi ketiit parak, kong'wal ng'wal anyun koot kanywaneet kong'wale karipu wikishek somok, akoi kosikchi koot kang'wanget, sokonyoo kotun kolakchini yoe, lakchini yoe kapsa mayiak kwai akoi tuun kokeny taritik che mengechen, sokopendii kochengchini amitwokik. mkopendi ole loo kapisa, koipchini amitwokik lakok kachwaket nyokokachi kopai kopai kopaiii, tun kopeku wikishek kai somok, ko kikoetu tarityet kai ochei, kopendate anyun tukul, ko kasit ap taritik ko kopendat akuu noe kong'etkee supuhi akoi koimen, kocheng'ati amitwokik chepaeen taritik kei ak kot ak korik ka chwaket, teche tekchini ketiik parak.